אִנַא קִנְפַדַּל אִל-מוּת בְּעַד שֻרִיקְתִי, עַלַאש? חִית בְּغִית אִקּוּן מֻוְג'וּד בַּאש נִתְהַלָּא פִיהָ וְנִדַעְמֶה פִי אִל-אַיָּאּם אִל-אַחִירָה דִיַּלְהָא, וְנִדַמֶּן בִּלִי תִקּוּן בְּחֵ'יּר. צַעִיב בְּזַאפ נִתְחַ'יַּל בִּלִי שֻרִיקְתִי קִתִּבְּקָא בְּוַחְדְהָא פִי אִל-וַקְתִי לִי קִתִּקּוּן מְחְתַאגְנִי פִיהו קְתַר. וְאַמַּא גִיְקוּן אִל-פִרָאק צַעִיב, וְאַלַא קִנְפַדַּל נַחְמֶל אִנַא אִל-אֻלְמ דִיַּל אִל-פִקְדָאן עַל נַחְלִיהָ הִיּ לִי תִתְחַמֵּל.